ऊँटो अंदर जो खसियात ची वो या ची की वो जु रेगिस्तान मा छलोंडो के ची वो सबसे पहले पाणी छेनू और खाना तह खाना भी खूब चेंडू वो खाना भी अंडर स्टोर करण वो बार बार खेन्दु रेलु और पाणी भी क्या करण की वो एक महीने तक वो पूरा पे लेंदु और अपना सरीर मा युस करते रेंदु